E nder koppe, ko ɓuri loowdi ɗe joɓi: meloore loowdi, meloore koode, meloore kede, ko meloore loowdi fowru keke e loowdi keke, waɗi teddungal. ɓe njiɗo nder ngal keeri ko o ndiyam: ɓe loowdi mooƴƴi moƴƴi ndiyannde, meloore kede harlawdi heewoy, ko meloore ɓeŋƴe ndiyannde fowru keke